Types of statues, lukhum di tenea, vakiria, vakiria tenea, buan tsei, buan pii, sol di tei, karachi di tei, bun tsei, panchas di tei, hien ni dauneni.